Hay, n- tsy haiko misy laolo zay hono américain zay hozy io gadra, bakeo zany kilaotinazy tsy zakanazy tsy haiko tsy cinq kilo donko kilaotinazy io da brotsaka patalohanazy amin'io hita aby siliponazy tsy hay na slipo tsy nisasa nandritry ny firy volana amin'io <noise> de karaha zany de ah sampona bakeo olo jiaby manaraka to, maro draba.